වැඩි කාලයක් නරක් නොවී මස් ගබඩා කරගන්න <hesitation> කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි <hesitation> කුමන හෝ මස් වර්ගයක් අරන් ඇවිල්ලා <hesitation> එම මස් වර්ග හොඳින් හෝදලා <hesitation> ලුණු <hesitation> කහ යොදලා නැවත හෝදලා <hesitation> ශීතකරණයේ දාන එක. ශීතකරණයේ දාද්දිත් එක ශීතකරණයේ පහළ කොටසේ නැත්නම් <hesitation> අඩු මාත්‍රාවක් සහිත කොටසේ නෙමෙයි <hesitation> අධිශීතකරණ කොටසේ <hesitation> දාල අපිට <hesitation> මස් ටික <hesitation> දිගු කාලයක් <hesitation> පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් <hesitation> සමහර අවස්ථාවලදී <hesitation> මස් වර්ග වේලලා <hesitation> කල් තියාගන්න අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. දිගු කාලයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා මස් වර්ග ලුණු යොදලා වේලනවා නැත්නම් දුම්මැස්සෙ වේලනවා. ඒ වගේ ක්‍රමවේදත් <hesitation> යොදා ගන්නවා දිගු කාලයක් මාංශ වර්ග <hesitation> කල් තබා ගැනීමේ ක්‍රමවේද විදිහට.